Mahôlahôla arô olo ambadiky amintsika aka- ambadika amina akao e, ino ozizy nikoragnagny tamignahy e, agna zegny hogno masiàka hogno iagnao, agna zegny ogny magnagno zare tsisy dikany ah hogny nefany hitako agna karaha mahakarakara zare ary agna tegna hoe nitsetsetra zare, zare avy tambagnivolo lavitry tagny navôtagna jusk'atô zegny ndraiky raha koragignin'ny vavanjare.